Oni bros na nor osighukpere ovegbemu mewgor ami ukpere noregbe no ukpere because ukhakeda maarie ogho korare egbe okora whowa omo owa egbemume rokira so uke me na amoikere nor regbenume but o igera guonukpere mie ror emi kieragemie rena na be abimakherafiaza mi aneyara makha fi azumin wekperi gbene isedemike mare ma manie ma aboyormo okiegbemume yama egere muo ukpere newe age werori bi sallah norzekira me regeh onuk perera omemaregbe mumesoso rakikhemeh ami meze iramoi mi regbe rami or eh mor hamai oya nor your ha inaina harare hamema nuyare for five days that is oni ukpere big sallah ra ami efhi righo natsa egbeke murate akhare ne agere akharene agere raki omemeki ukperi sallah ni irigho kime khafeme. Because eme ma celebrate adini natsema egbe mumayowo oghena ogere masto ni sallah na emioghena oyor narudatime umi ekaru o ukpere of big sallah day nimayidi ra omema kegbemume ma soso three day ikperero emonu kpere so omema kegbemume amasoso norzekia amiemurakpare awokhakorare urare moibuye ukuwra unukpere oyoma zegbuma ukpo nor kpe okotoekpa ukuegbe uremuanukise enowakueyerekpo urowa odode ya ruo dode so onukpere big sallah ra oregbe naume soso but anaoi ukpere negbe mume owokhakorare ukhamiumi emure egbemuma alihadulilah re.